Pues chine rac beñ repiend rap beñ este rnibeñ shicuent sa beña nde o sto ba callon beñ ba ca lle beñ shicuent sabeña de o shilosa ti ñuña sa dee sique ten chicane ñac sacne o shicuent beña ne na hui sheta bri sacne ra te nic bal gac beñ repiend pues buen lla bal tisa beñ gaac repiend pues shuuch sane chic nutis ne lso beñ feu rieñ feo rsieñ beñ chic lla dee chine rac beñ repiend ruñ beñ te cos pues rni beñ na shicuent beña ne na bal ñuñane sicru pues rri sacne bal ñuñane si que sacne buen lla ndee chine bali beñ-beñ te cos de tanto ni cashech beñ pues shuuchne shet la dinic porque na bali beñ-beñ te cos bal gac beñ repiend chine ruñ beñ te cos tura beñ lane lla sto chic li callac la repiend pues buen sane lagac momentga callac la repiend lla nusa buel a ta ba nac beñ bengol rni beñ oh sa ñuña sique na hui sique- sique buene pues callac beñ repiend chic lla nu sa beñ nusa bes este racbeñ repiend ata despues roo ru chin banac rubeñ brood o china nac beñ meretis callac beñ cani beñ shicuent di ñuña nde shicuent beña nde shicuend rni beñ pues callac beñ rpiend nic lla par dios pues dios nac ni cani sa lobeñ chic bal gac la repiend pues buen rni rashi buene callac beñ repiend porque dios suuñ dios perdon lla baldi beñ gac repient disa dios guuñ perdon beñ la gaac beñ ne chic di beñ gaac- gaac beñ repiend cos ni ba beñ-beñ.